<hesitation> kalo menurut saya teknologi itu penting atau tidak <hesitation> kalau <hesitation> sebenarnya bingung juga mau jawab cuma kalau menurut sa ya tanpa teknologi juga kita masih hidup maksudnya artinya kita tidak terlalu butuh teknologi sih karena ya kalau kami di kalau di kampung di sa pu kampung itu kebanyakan kayak masyarakat hidupnya tidak pakai teknologi dan santai saja mereka, semisal tidak ada beban hidup begitu. Jadi tanpa teknologi hidupnya biasa-biasa saja. Justru lebih- lebih <hesitation> tekanan hidup yang justru ke orang-orang dong yang pake teknologi tu yang punya tekanan hidup lebih banyak karena ya terpengaruh dengan berita-berita yang ada. Kalo dari sa pu kake-kake nene di kampung mereka tampa teknologi juga mereka hidup. Cuma kembali ke kita anak- anak-anak sekarang tong yang generasi sekarang ini mungkin susah. Contohnya kalau tidak pegang HP satu minggu jang satu minggu mungkin satu bulan <hesitation> satu hari saja itu su rasa memang sudah tidak ada semangat hidup. Cuma kalau kita dengan teknologi sebenarnya tidak terlalu butuh karena sebenarnya teknologi kalau menurut saya teknologi yang terlalu banyak rubah tong pu hidup ini terlalu merubah. Sebenarnya kehidupan yang dulu yang ada solidaritas persatuan itu kan tampa teknologi itu kan kuat sekali, tapi setelah ada teknologi itu kebanyakan masyarakat dong lebih individu hidupnya. Lebih <hesitation> ya di satu sisi ini teknologi <noise> punya manfaat di satu sisi teknologi juga bawa dampak buruk. Tapi itu kembali ke tong yang bijak ka tidak gunakan barang itu, teknologi. Tapi kalo menurut sa tadi sebenarnya tong ini tidak perlu teknologi. tong di papua tidak perlu teknologi yang terlalu maju sekali karena ya kami hidup dengan alam saja kami- kami suka kami senang. Ok, kalau <hesitation> tapi kalau soal teknologi deng sa pu jurusan pertanian ini <hesitation> tidak bisa dipungkiri kalau teknologi ini penting sekali. Contohnya kalau di sejarah pertanian itu ada sebelum adanya teknologi seperti revolusi industri mesin uap itu produktifitas pertanian itu de rendah, artinya <hesitation> tidak bisa jadi kekuatan ekonomi di negara. Tapi setelah ada revolusi industri mesin uap ini di inggris itu produktifitas pertanian dia meningkat, artinya bisa kasi hidup satu negara itu. Nah, semakin ke sini teknologi su semakin berkembang, contohnya kalau kemarin minggu lalu itu kitong ada belajar tentang smart farming di perkebunan nah itu penting sekali. Kenapa penting karna teknologi ni da bisa tekan- tekan <hesitation> biaya pengeluaran yang berlebihan. Misalnya kalo dua hektar itu butuh sepuluh orang untuk kerjakan, misalnya dua hektar kelapa sawit butuh sepuluh orang untuk kerjakan, kalo ada teknologi ni tidak perlu- tidak perlu butuh banyak tenaga kerja, artinya biaya juga rendah, trus produksinya juga tidak terlambat karena kalo pake tenaga kerja manusia itu sepuluh orang itu juga dua hektar itu belum tentu satu hari selesai. Mungkin bisa tiga sampai empat hari. Nah, itu kalo tampa teknologi kan itu terlambat kalo dengan teknologi tu cepat saja. Sudah tidak butuh tenaga kerja yang banyak trus waktunya juga ya dalam satu hari dengan teknologi itu bisa selesai nah itu pentingnya teknologi. Nah, terus- terus misal kayak amerika itu kan negara yang memang pertaniannya pertanian besar, nah, kalau kitong indonesia mo maju dari sisi pertanian juga ha itu kitong harus memang integrasi teknologi dengan pertanian ni harus tinggi. Cuma ya kalau di indonesia sendiri belum kayak begitu, pertaniannya masih. Jangankan pertaniannya petaninya juga masih belum diperhatikan. Jadi teknologi tu penting cuma kembali ke tong punya pemerintah indonesia ini tidak terlalu- tidak terlalu optimal. Jadi kalau di sisi pertanian teknologi sangat punya peran penting dari smart farming juga ada sistem irigasi- teknologi sistem irigasi tu trus <hesitation> hidroponik dll itu kan penting di bidang pertanian. Artinya kalo dulu kitong harus pergi ke pasar kalo di rumah kan bisa bikin sistem hidroponik sendiri jadi tong bisa dengan mudah dapat sayur di rumah begitu.